Kuako omoproduce energia electroacustica jei supe karairetava, jaema jokua omombo ñee ani <noise> ojapukai, esa guinoi presión ipuerevaera oyapo kua, jaema oe ivitu rami.